عن نفسي أفضل الجاهز، لكن طريجته مش صعبة. بتجيب كاستين من الكريمة وكوب واحد بس من الحليب، ونص كاسة سكر أو حسب الرغبة وملعجة فانيليا ورشة ملح عشان توازن النكهة. بس أخلطهم كلهم في صحن كبير. إلين ما يذوب السكر أهم شي بعدين حطها في آلة الآيس كريم وجمدوا بعدها في الفريزر لمدة اربع ساعات، أو إذا ما أنت مستعجل خليها ليلة كاملة.